<hesitation> Marobe zany e sakafo azo ala rano ndre io manga io zao da azo ala rano ,e pôma azo ala rano gn'ovy azo ala rano <hesitation> e voasary azo ala rano aaaa gn'akotrin'izay maro be fa sy voatognoko etoa aby zany izy aby e.